Ta, mesin ia ta bisa nameda emosi lo hatoli fa. Te mesin ia ta nanu perasaan lo ita hatoli fa, boe ma sila kesadaran ta. De ala ta bisa lamedan lo ita hatoli fa. Te emosi ia campuran neme respon fisologis no psikologis, de mesin a ta nanu fa.